عادة ما أصل متأخرا ولكن ليس بسبب أنا، لكن الظروف المحيطة بي هي التي تجعلني أتأخر دائما، لكن لو أشاء الله لكنت ذهبت مبكرا أخرج من بيتي مبكرا لكن ما يحدث بالطرقات هي التي تقوم بتعطيلي من أي أشياء أخرى لا أجد الحافلة التي أستقلها حتى أذهب.